طيب هقول أرقام عشوائية ما بين <hesitation> صفر ومية ممكن مثلا أقول مية <hesitation> خمسة وسبعين تمانية وتمانين خمسة وخمسين ستة وسبعين عشرين خمسة واحد وعشرين تسعتاشر ستة و أربعين